Yoga khe bwsak koirwui hama nawui tei beyam no miliwui khlaima no hino. Yoga ni bagwui kaisa siring siring jaga nangnai tei aro o lamthai bodi. Hama kolok kolog khe nawui tei aste aste khai yakarwui yoga no chengdi. Aboni ulo kaisa kaisa khe yoga ason khlai di. Yoga ason no bwchawui achugwui bwswkang kowui ukolog kowui tei debra yagra kowui bo yoga no khlai mano. Yoga ason paikhai beyam khlaidi tei swrapsa lela di. Yoga no sal o waisa khai mankhe chini saak ni bagwui belai kaham tei bemar ni yakni yogwui mano.